Fudi shi ne yadduko cha Najeeria dok, mommo i paaro shin shingkunli i diyaani kelong kui fok ka dok-dok-dok ka dok-dok-dok amma peneng ku minyai kpomaani foddok kera waro manni fudi. Maa elegkui kupiira shoojemom shi minu illukoh kera waro manni fudi ken mwa diina, ke maa laan Najeriya amma manni we shira weekom elegkui fokma dok pangta fokki a dottiim ya ilina dok ta ne yedduko ko kuma ne kumko pidi. Immommo i kakko cha Najeeriya i dokki, mommo we shi kpang shi kongkon <hesitation> tomon ka te a yiijim kiji dika kera illani ti picce ken nwa yiiro dika koti kanu ko ti Lagos nbireeko piiko nong paamuni nwatti diina ti piccemmo elegkuni, ke laau Najeeriya to, ne kungko pidi Najeeriya dokmo dokki shi kakko cha dokki, momo we shi ne yaddo ke ta ne kumko pidi ka te.